Fondemansion o lemuŋ daa taa woo mann taala depaaroo aye woo depaaroo taale aya doomaŋ doomaŋ a doomaŋ doomaŋ foo aye wuli aye sele santoo aye taa.